E wodi brediiji fere fere. <hesitation> e wodi biredi dun kwakwa, wodi dun wala kwakwa, wodi tyadum, wodi dun tayaaka.